Mijery ny zava-boahary ety an-tany aho dia matory aho rehefa voky, dia hataoko daholo izay tiako hatao rehetra dia tsy miasa saina intsony aho izany satria efa tsisy eritreretina koa